Ny lafaoro io zany da ampiasay handrahoa hany, hanendasa no hanamafa sakafo amin'ny alalan'ny hafanà. Igny zany e baka amin'ny lafaoro igny ao misy hafana miboaky, da i hafana miboaky avy aminazy igny amin'izay mahamasaky sakafo, afaky hanendasana sakafo, da afaky amanà sakafo avao koa.